उत्तेजना से मतलब है उत्साह होना। कोई भी काम के पूरे होने से पहले उत्साहित होना। जैसे, एक बार मौके पुरस्कार मिलने वाला था, तो मैं उत्साहित हो गया था कि मुझे पुरस्कार मिलने वाला है।